öime jeta tembiporu cocinapegua ouva, kua sarten reta jouvi jetape oyoavɨ, yaikuata mbae tembiuko oyeapota, yaeka vaera kua tembiporu, öimeta yaikua mbaenunga tembiu yayapotava